वैक्यूम क्लीनर, एक लाइन ती चलने वाली <hesitation> ज्जाडू रोवे। तेरमा धूलों ने बाबर्या ने बारिक बारिक <hesitation> धूलों ने काई ज़रूरी कच्रून भराई जाए। ते खुणाम ने भराई जाए तेरमा ती निकालने ख़ुणाम ने भराई जाए तेरमा <hesitation> ती निकालने क काम करे। यू लाइन ती चलने वाली रोवे, तेर एरमा ती हवा प्रेशर ती भीतर खैचाए। तेर ती सूफा सेट ने पर्दा ने फर्सन ने घर मा भी यूज़ करे ने बाहर अले यूज़ करे हेरो